مشاركة الشباب في الأمور السياسية مهمة ،لأنها تساعد تحديد المستقبل وإتخاذ قرارات تصب بمصلحتهم وبمصلحة الجميع، شباب اليوم عندهم افكار وطموحات جديدة، من المهم أنهم يشاركونها بأصواتهم بالقضايا الكبيرة لكن لازم يكون عندهم وعي سياسي ويفهمون التحديات عشان تكون مشاركتها مؤثرة وصحيحة.